Noy marirto guror ɓandu maɗa buttugol. Gurol ɓandu maɗa ni e hani tawe wakkati fu a acca hendu, hendu e nata ɗun, ta ta accu gurol ɓandu maɗa wulwule e fiyaɗun fa leɓi ɓandu ndun e jaɓa, ta wurtingol e ko wuli, kuma ta moyto ko nefatagol ko nmyade ko fiɗɗata fu, ta accumima gurol ɓandu maɗa.